Manahaky anizao ñy fomba famanà na fiketreha hany manintse aminy ñy micro-ondy :-ñy voalohany, alanao tse ñy hantsy aminy ñy sakafo nan <hesitation> niketrehinao oñy, manahaky anizay ñy fofony ñy pilasitiky, manahaky anizay koa ñy raha nasianao ñazy no nandombofanao ñazy, lafa vit'eñy, ajobonao añatiny ñy finga hany iñy, ajobonao añaty micro-onde ao, arakarakiny ñy tendriky azy, lafa vita zay, ampilirinao ñy hafanà teanao aminy ñy sakafo oñy.